Sabzavotlarni yuvib bo'laklarga kesib oling keyin zaytun moyi, tuz va murch bilan aralashtirib oling pech varag'iga yoyib ikki yuz gradus selsiyda yigirma yigirma besh daqiqa davomida oltin rangga kirguncha yaxshilab pishiring.